Io koa zany da tena manjaka njaka ao ny boudisme sy ny indou, io zay ro mmaritsy ny fiegna an'olo.